Jetape oyoavi kavara jare kabayu, kavara ñanoi ñanereta rupi, jare yauvi isoogue, kavayu mbaeti yau isoogue, erei ñanoi yaiporu vaera, yayokuai vaeta, yapo jee, jare yayo kuai vaera, jkavara misi, kavayu tuisa, jokuape oyoavi